No fakka jiba e dow sokotoru, ko mbi'eten sokotoru ji, sokotoru ni e nde anndi ede e wowi jiba bacce, bacco nana e becco namo fu e waɗe ne jiba, e to joɗorto fu e waɗene jibaje ɗiɗi. Ɗun ɗo ɗun fu ɗun waɗa wagan ta wari wattugo kulle ta ireji maɗa non to cede maɗa non toko binɗirta non, to kulle ni latiɗe bura sembe kolowete e nder jiba fu sai gatta nder ɗum.